Nìt ze kàlt, àwer oe nìt ze wàrm, ùn so wenni wie méjli wìndi.

Àm beschte hääm gehn oder hääm fàhre.

breef màp mìt de pàpierer d'crédit càrd ùn de téléphone nàtirli

wie i klän gewann bìn hàwi mi ìmmer àls Zoro verklait jetz àls Erwàchsener d'hatti misch villicht üss Cow Boys verklaide

Viel Wollige ùn dànn ùnd wànn e bissel Sùnne

Àm liebschte hàw-i de Ditschunterricht ghet, denn s’Ditsche ìsch àm naagschte vùm Elsassische, wie mini Muetersproch ìsch.

Elsassisch, Frànzeesch un Ditsch. S Elsassische ìsch d'Müetersprooch, Ditsch hàw-i dùrich d'Télé un ìn de Schüel gelehrt, un s Frànzeesche nàtirli oe, àb vier Johr ìn de Kìnderschüel.

esch komm von Gries awer wohn nemmi derte un esch wìll zaje wie minni muettersproch esch un dàss mr se nìt vergesst

ìn de schwàrzwàld òder ùff österriech euh waije i gare wànder

Ìch bìn nìt so gar ìn d Schüel gànge, waje i ìmmer Àngscht ghet vor de Resültàter, obwohl als i kén Gùnd dezü ghet hàb.

D'Meischt Zitt wàndere, mìndeschtens fìnef Kilometer ìn de Wùch ùn mànchmol meh bìs ùff fùfzeh... Kilometer.

min lieblings watter esch nàtirlig a sonne watter àm beschte àm sommer oder àm spòtjohr

"Mi lieblings Lied ìsch ""Je suis de l'Alsace"", vùm Bernard Gruntz. Es beschribbt gànz gnoei, wohar àss m'r (...), wàs s'Elsàss ìsch."

A scheener Sommertàg àm Morga ìn de Barga go laüffa, de Vogesa, Màrkstei, Honeck, Grand Ballon.

ich gàng veelmol go läufe tue-n o bezeli vélo fàhre lasa Stàmm euh Bäum euh màche ìnteressiert mi äu

Ja (...) s'ìsch mr fàscht pàssiert, àber fàscht e mol de Fliager verpàsst. Àber nur fàscht. (...)

E gueti Frìndschàft fer mì ìsch do sii, wenn m'r mi brücht, odder uff ebber zähle wenn i äbber brüch salber, nitt làng eberlege, ma got, ma hìlft ìsch do, mìt de Frìnd.

Ja mi letscht Konzart ìsch a Gsàngverein gsìì, bi uns ìn Village Neuf, ìm Néidorf, un es het m'r gànz güet gfàlle.

kenne eir eijeri traumwohnùng beschrieve

well esch sìn greischt fòrtschritt wàs àn de zwai letschte johreszehnte gah hett was han si ùm eijer lawe gebroocht

wel esch d'letscht Sandùng wònr àn de Téle òder ùffe're Platefòrm geleujt han ùm wàs esch's gànge

Wàs han'r hitt fer Watter bi èich ?

wàs màchen'r garn àm à sùndig

Wann'r ebbs gànz ànders kennta màcha àls Beruef, wàs datte-n-r màcha.

er hànn àm à gewìnnschpeel gewìnne wàs màchen'r mìt'm gànze gald

verzähle uns ebbs wo ìn ehre Kindheit pàssiert esch un wo eich gebliewe esch

wenn i chlei gsìì bì bìn i vielmol mìt mim Grosvàter àn Rhii bi ùn, wo de Rhii do ìn Village-neuf. Ùnd euh... do hà mr ìmmer de Schìff (...) ùn do hàw-i grosi freit ghàà.

Ja ìch hà nìt so rìchtig gwisst, wàs i haha... wàs i... wàs i wìll màcha später, àber euh... jo i hà welle nàtirlig wie àlli... wie àlli Chìnd, e Zùgfàhrer warda, àls, odder Pilot odder so àbber, so witt bìn i nìt chu

Ja vìllicht Froga ìbber s'Elsàss ìbbe... ìbbe d'Region ìbber euh... Städte... Städt wo ma bsìchtigt han ìm Elsàss odder au ìn de gànzi Walt irgendwie aso hein.

Blague ? Je suis pas vraiment spécialiste. Il m'en vient pas pour l'instant à l'esprit La prochaine fois peut être

d'scheenschti wànderig won'i gemàcht hà dàss esch ùff'm Aletsch glätscher gsìn ìn de Schwitz do bìn'i mìm g'schaft euh zwai dag unterwags gsìn wùnderbàr wùnderbàr watter gsìn àlles guet gànge

Rien de spécial, mes vêtements sont comme tous les vêtements Jeans , pantalon noir chemise noire

Jà d'letschte wo I g'sehn hà esch d'série Chosen g'sehn euhh ùff'm Netflix wunderbàr euhhhh wunderbàr G'schìscht

Ja ìch bì ìmmer garn in d Schuel gànge wäil euh do ha m'r, ja, Kollege troffe, mr han, ja ja, scheen gwa, ja scheen gwa, het mr gfàlle, gueti Schuellehrer ghà, vielmol sehr strangeri wie hitt hein àber mr han ebs gelehrt

ja laider wòhn'i nem ìm Elsàss nò sehn'i keh elsasser Théàter meh bìn ìmmer ìns euh Théàter gànge ìm Verainshüs ... àber jetz na euh bìn schòn làng nem gsìn

Ja d'letschti Üssstellig wa-n-i gsèit hàà ìsch ìn Kolmer gsìì letscht Johr ùnd Àfàngs Johr ìsch's gsìì. Euh... ìbber euh... Befrèig vo Cholmer.

ja wàs tuen ich bàche? ich bàch eigentli nitt zü viel wie mini Frai, aber ich màch Marbré oder oder oder Äpfel euh kueche, dàss kànn ich màche, oder Äfpelwaje, dàss kànn i màche

Jà, àlso jetz, ìch mein, ìch bì jetz in de Ranta un deno, mi Berüef ìsch Buechhàlter gsì. S ìsch luschti gsì die drissig erschte Johr àber denn hat i lieber ebis gmàcht so a Berüef euh wie Schriener oder, oder ja, so ebis

jà àm sundig geh mr garn spàziere guet gwasse (ver hert) ....

ojà ... s'nàchrìrte gsìn Franceinfos ùn den los'i felle euh ici alsace

Nei mr han ké Vieh meh, mr hàn Hùnd ghàà ùn Chàtza àwer jetz hà mr ké Vieh.

Ja ich düe nìt chocha ìch (...) minni Fràui chocha, chocha chà-n-ìch nìt.

ìm e Verain bìn'i nìmm naan ìch bì friehjer ìm conseil de fabrique gsì àber jetz bìn'i zitt àss i Rantner bì bìn'i nìmm ìm e Verain

Ja Gàrte ìsch mi lieblings Ort. Ja wàs màche m'r... Hartäpfel (...), Hartäpfel setza mìt'm Laöch, Laöch setza, (...) sajt ma Laöch, Tomàte ùn... ja, Galrieble (...).

pas comprehensible

de Morga ess ich àm beschte Schnìtta mìt Komfiture un Ànka

Jo, ìch hàà. (...) Pflànza, àber i weis es (...) ùnbedingt.

jà faasnàcht gàng'ir nìt so garn bìn nìt so nr faasnàchter ir bìn schò ... gsé àn de faasnàcht de drei scheenscht tag wie sie sàre dert àber bìn nìt fan

kennten'r eijiri traam(venem) b'schrwieve

d'letsch Sandùng hàw'ìsch hit Mitdeu ùff TopMusic g'hòricht ùn dò han se dàvon g'hett dàss mr mìt'em Téléphone portable mìm à Smartphone nìt ùff s'Kabinet sell dò seit mr nìt schpiele s'esch nìt gut ver de (schtuhlgàng) ... ùn aw nìt ver d'Bàcterie

Ìch bìn ìm e elsasser Téàter Verein, de Waschpritch Téàter vùn Lìmbàch.

Ja komm zerüeck ìn s Elsàss, no geht dr s wìdder besser mìt'm Haamweh. Trink e guter Saidel vùm Hàhne ùn schùn geht dr s besser

isch d'hatt gern ìn de Lit ihr Gedànke läse kenne nò wischt'isch wenigstens òb des wàs sie sawe aw des esch wàs se Denke

Le plus important ; qu'avec le théâtre alsacien je perpétue ma langue maternelle

Àm liebschte bàch i Brettschelle. Ìch màch zwàr de Teig nìt selwer, ìch nemm e Tìefgekälti, ùn noh düe-w-i sie schén ùff e... ùff e Brett màche. Ùn dànn düe-w-i se (...) lonn, màch e bìssel Sàlz drùff, ùff güet wärme zwei hùndert Gràd, ùn dànn wère se ningschowe, ùn gewàrte, ja fùffzehn Minütte, ùn dànn wère se schén wàrm rüssgholt, (...) ùff d'Sitt gelajt, àss se ìn e pààr Minüte, hàlbstùnd, ze esse, ùn dànn ùn dànn wère noch wàrm ìn de Congelateur gemàcht, fer dàss mr ìmmer wìdder frìschi Brettstelle hàn.

Àn de Wihnàchte hàà-mr àls gewìhnlich ùnseri Kìnder ùn Enkelkìnder do. Noh word guetes Wihnàchtsesse gemàcht. Ùn dànn nochhärte, dìs ìsch bi ùns Tràdition. Mìr haa zwei - drèi Wihnàchtsliedle gsùnge. Ùn (...) wère d'Gschenkle ùfgemàcht.

En fait je n'ai pas fait de voyage lointain Je vais dans le sud de la France mais c'est tout de même un long voyage car on reste bloqué des heures dans les bouchons sur l'autoroute jusqu'à ce que la circulation reprenne. Souvent ça devient compliqué dès Beaune jusqu'à Lyon et quand on arrive enfin, c'est là que les vacances commencent seulement

ja àlso ich geh schon gärn in s Elsässertheàter. Ich löj veschiedeni Stüeck von veschiedene Troupes. Un wàrùm, ja eigentlich hàw i gärn Elsässertheàter euh ich spiel sälwer in ere Troupe ùn euh ich fìnd es ìsch immer noch d bescht Àrt, fer ùnseri Muetersproch widderscht ze gän.

E Reisvorbereitùng ìsch ìmmer ebbs spezielles bi ùns . Zeerscht wìrd schùn geluejt euh... ìwer welli Derfle ùn Städt gfàhre wìrd der àn ùnser Zìel ànzekùmme. Dann wère Koffer gepàckt ùn àlles vorbereit. Euh... ùn wenn e mol die Koffer gepàckt sìnn, dànn wìrd de Wawe gelàde. Gewìhlich wenn'r gelàde ìsch (...) hà mr ké Plàtz meh. dànn kùmmt Madame ùn het noch zwei drèi Kéfferle wie nin gehn mìen. ùn nàtirlisch (...). Àwer gewìnlich, euh... ja, spezielles gìbbt's sùnscht nìt, üsser àss gewìnlich, wie gsat, ìn de letscht Minüt noch hùnderfùfzisch Sàche inzepàcke sìnn wenn scho ké Plàtz meh do ìsch.

De perfekt Daa àn de frìsch Lùft, dìss wär fer mich e gemietlicher Daa bim Fìsche àn de Ill, zuem Beispiel euh ke Mensch witt ùn breit euh wie einem d'Ohre voll quàtsche tuet, un ja, gemietlich de Zàpfe in de Trìb wärfe, lüeje, versueche, ebs ze fànge, nochhär nàtierlich wìdder ninschmisse, denn wie jeder Fìscher euh fànge ja, esse ewentuell àwer pùtze nìtt. Ja, dìss wär so ùngfähr minner scheenscht Daa.

mìn lieblìngs lied esch ìmmer noch mr sìn schìnst d'letschte euh à s'esch einfàch des lied die unseri mùtterspràch ùn ùns elsasser àm beschte b'schrewe deut

Eins vùn de schlìmmschte Lìeder, wie i bìs jetz gheert hàb, ìsch dja-dja vùn de Aya Nakamura. Euh... worùm ? Ja. Erschtens versteh ich nix, zweitens soll's nix heise. Ùff guet elsassisch gsaat, s'het ké Kopf ù ké Àrsch. Euh... ùn ja d'Mélodie het m'r nìt..., enfin wenn, dìs Müsik ìsch, dìs ìsch jetz minni Meinùng, wenn dìs Müsik ìsch, ùn ìch bìn Müsiker àwer wenn dìs Müsik sott sìnn, dànn hàw-i wohrschinns min gànze Läwe làng gemoolt, àwer kén Müsik gemàcht.

"fer mich isch de schlimmscht Film wie ich jeh gsahn hàb euh der Film ""La graine et le (mulet?)"". Dis isch, apparemment, het s solle e àbsolütes Kunschtwärik sin, het sogàr e Pààr Prisse kriet, d'avis des spectateurs: ""formidable"", avis von de Critiques ""encore mieux"", un ja, euh, àm liebschte wärt i vor'm End furtgànge, obwohl, es het ke Ànfàng un ke End ghett, hesch nix vestànde, enfin ich hàb emol nix vestànde àwer ich bin offesichtlich nitt elain gsinn im Sààl"

Àlso ùf minnere lìnkse Sitt, hàw-ìch e wùnderbàrer Kàcheloffe, Mìt eme Bänkele drùm erùm, (...) àlso sehr àngenehm.

às jetzt bìn'i in reujstànd à la retraite àwer wo esch noch g'schàfft hàb bìn'i commercial g'sìn hàb mich viel mìt euh Lit ... un wenn'i a àndere beruef hàt kennte màche (dànn'ers) ebs g'sìn mìt euh mìt de deerle euh deeràrtz oder comportementaliste animalier oder ebs a so

wie jede morje: e stüeckel brot mit butter un e bissele Honi

Àlso ìch hàb Karaté gemàcht. (...) schùn devùn verzehle (...) ìm e Verein gsììn, hàb's jetz ùffgän, waje i e bìssel... waje i Herzprobleme hàb. Haw-i s'mien ùffgänn. Euh... ùn de Verein, wo ìch bìn gsìnn euh... euh... ìsch e bìssel e traditionneler euh... Sportverein gsìnn ìn Sàche Karaté. Hàn àlso die verschiedene Bewejùnge gelehrt. Hàn Kàmpfàrte gelehrt ùn euh... de...de Sìnn devùn, vùn de Nämme, woher àss kùmme ìsch, worùm àss es gemàcht ìsch worre, wo (...) ùffgebroocht ìsch worre. Euh... mìr hàn dennoh àls au e pààr Kämpf gemàcht àwer euh... nìt wie ìn de Compétition ohne ze treffe mr hàn effektiv zügschlawe. Dìs heist, euh... mìr hätte züschlawe kenne, àwer euh... mr hàn d'Àbwehr hàlt gelehrt ùn... ja dìs ìsch jetzt ìmmer viel Spàs gemàcht.

Dans la mesure où j'avais à faire à des clients mon challenge c'etait de ne pas répondre avec la même brutalité avec laquelle les clients me parlaient Comment j'ai pu y faire face ; on me réfrenant

esch due Jede Daa euh a bìssel laasse un heer Musik Jazz oder Blues oder ... so genre Musik nàtirli esch aw elsasse Musik hawie aw gern euh awer Jazz Louis armstrong des brìngt mich in form

àlso mìn lebschts fàch ìn de schuel esch math esch mathématique gsìn enfin arithmétique ùn géometrie maths moderne euh wie mr dann g'seujt het euh hàwi à bìssel wenier gern g'hett àwer euh géometrie euh wie màsse zu fìnde ùn dimensionne vòn vòn euh drei eck euh vier eck euh ùn ànderi figure euh des het mr ìmmer g'fàlle

jà mr hàn à klains Hùndel à s'esch à vivele das haisst Java s'esch euh euh Westie sìn die (césar) Hùndle do esch à lieves Fee euh a brìngt ùns viel viel Frait

Ich hàb e scheeni Üssicht uf Noochbersgààrte mit euh pààr Pflënzle, wie er scheen underhàlte düet.

Àm lìebschte màch ìch Escalope à l'Orange. Noh wère die Schnìtzle ìm Mëhl getùnkt, wère gebrote ìm Bùtter, dànn wère se rüsgholt, wenn se gebrote sìnn, ùn ìn dem Bùtter (...), euh... noh wìrd dànn e Orange euh... ningepresst, mìt noch e mol e bìssel Bùtter, noch e bìssel Mëhl, àss es e bìssel dìcker wìrd, odder Maizena, ùn dànn wère wìdder d'Schnìtzle ningelajt, ùn sìnn wìddersch gebrote ùn dìs wìrd servìert mìt'm euh... mìt'm Riss euh... ùn nature euh..., àss de Gschmack vùn dere Sos euh... nìt euh... behindert geht dùrich de Gschmàck vùm àndera Beilaa.

Hitt ìsch de gànze Daa scheen gewänn, hitt Owe ìsch's e bìssel bewollickt gsìnn, àwer euh... ìm grose gànze ìsch s noch e àngenehmer Daa gsìnn fer Oktower.